Овози раъду барқ ба ман ҳисси ҳаяҷон ва каме тарс меорад. Ин овоз ба табиат қудрат мебахшад — гӯё осмон бо замин сӯҳбат мекунад. Ба ёдам меояд шабҳои тира, вақте ки барқ хонаҳоро равшан мекунад ва садои раъд дилро меларзонад. Гуё табиат бедор мешавад ва қудрати худро нишон медиҳад.